Joo ta ye lindu've, ye livi <hesitation> chindo á <hesitation> wa lo xita nkai ya á, te nde'ya su ye yejnɨ na nka na nka nuui naá, yejnɨ ye chuju yejnɨ, te jnu ko ye chindo nka na ñejni ña'a a nale.